netam hah dari faghi dan bayei məng. Jirikaiməng aviu nan fəng. Ba rəg pan mpər jiri abəg whad bəg bai sid yei. Ba ma pan rəg jiri a bəg gbag zəg wo kai sidyei. Taru bu bari dan san məng, tanu daru ama ya yei a dəg ba rəg sa bəsan san san yei məng. A hah ashii taghii a funishinmen rəg tag yanzu hah. I vak ari funishiumen dan sid dann anəri məng i kah rəg vag avau kinau ndun a kurumam hwa yi vo yei ikah kang dah funishiumen a nəri a wah sir nəri a ken kenu asənəng be ma pəd fam re wo ade koh ri, arəg dəg a rəg nah za yei be ma ked rəg a rəg dwag na rəg dag kenu wu retam hah a ken da zəg n gwag zəg wunza wu nəutanya ku puu wuh nəu tang anah zəg məng kə siga sid riyei, kədsigh mən sid ri yei. A ma nah re ke tanu wu ri a fag dari məng. Ama na nəm a bəi ziw n woi ko kai rəg ken ri ke funishiumen ama na nəm abəiziw nwoiko kai rəg ken ri ke funikauwuri kəisigh hoo mare bei be koh rəg aba kpag kpag wah ke sari daru a sah nani nan mpərre təng jirikaiməng ama na ke tan dori paghi baməng jiri naghi kəm, kəm kəm mon funi dong. A rəg nag jiri she a dəg zəg kini wu nah re bezaun məng a she ashi taghi a tag ake funishiumen yanzuhah. I kah rəg vag kurumam ri kinnan zəu aku pən hoo yi ashii taghi hah kai. Aku za nah asan san zəg yi yere ba rəg na ba abai bai wui jiri a bəg bai hoo funishiumenn hah kai kwumam luag ri tainan zəun a pan bəg ba ajini. Hoo bəg konazang u tag na bəg pinu wu asansan abəg zəuna pinu wu asansa. Ayi wuin i bag pinu yi asasan jiri a swo yi ma min rəg ke funishiumen ima yak i rəg dəg wu n rəg fag dori bo be wuri məng jiri basa bu ba hah rəg ken hah nah? Jiri aswama wu sharwo a shad heh rəg fad bəg təri bo swoh re? Ma fad məng i rəg kurumam ri aku ken aku dən bəg aku nəg sha hah aku zəg hwa ba swoh abəg nag jiri ke bəgkini bəg nai bəg abə rə nah a bəg nag jiri abəgkini bəri. məng kai rəg ken rire? Ba i rəg sa hah sansanre? Ba i rəg sah rəg wab nəu re? Ma san məng korumam pən yekai makh sahasan kwumam ba i rəg sa hah ama dangri wuin isa hwa vo yei funishiumen dori faghi dan ba yei məng ba huruhwo avəri bəg dan woiyi jena avəri məng. ba huruhwo avəri mare kinnan koh sai kenu. Bəg ken yake bəg ken yake. Bai ba abəg hoo swag jiri awah rəg wab avəri, ba rəg tag ashi ba amaru vəg gbah bəg ba rəg badbu bəg kang na ho awah ken hoo rəg kenkenurire. Idongre yitoah ma sid daun hah kwumam yai akəin hah bang ba hwu hwo avəri voke dod dad bəg vo ke mud u deng bəg ba abəg rəg sa hah fa agunpər she ba ri nhoo bəg hoo swag re ke behahri. Shin agunpər swag ake behab ri hah bəg ho bəg bəi a bəg bəi pəg dori bayeimə ng bəg ho bəg bəi a bəg bəi pag tao be hah ba məng bəg who bəg bəi jiri je a bəg fad zo yakənu a bəg woi bəg a bəg wab bar a bəg yi bəg nou jiu ri a bəg yi bəg bee binau asasan ri a bəg yi bəg bee daru dabi a sasan ri abəg yi bəg be a bəg rig pyen bu yei n nəg yi tanu bu bari asansanri abəg kah yi bəg a bəg kah yi bəg atao ri məg atau ma dan ba yei məng akai jiri ba abəg ye sare besheri? Nəng ya nəng ya za a hoo məng nəng ya zəg tanu bu bari məng, nən ya zəg mpər ken zəg kenu n ya za ake dad nəu dari ri n nam zəg nji məng məng kai jiri wah ri? Irig vak are shi ne a bəg kəb bu ba ri san məng ri ke fainu ye hah kai kai aba kpag kpag ma a bəg za na asasan abəg zig yi yere ivak kurumam ri aku pən ye kai